طبعا يا صديقي، لازم النصيحة أنك تقرأ- تقرأ الكتب أكثر في أكثر من مجال لتهتمي فيه. كل ما قرأت أكثر، زادت مهاراتك في الكتابة أكثر، بالإضافة أنك ممكن تكتب بشكل يومي وتقبل الملاحظات من الآخرين لتحسين كتاباتك. أنت وخذ رأى الخبراء والأدباء.